जब तुम रिज्यूमे या फिर कुछ लिखना लगला तो विवरण देन तुम की क्या क्या ची क्रियू अभी तक पढ़ाई कख बीतीं कख चिकरि और कथ्य तुम्हारा मार्क्स ची और क्या क्या सिकी पिछली जॉब मा यन करिते बतौनु होलु